سنگاپورُک ثقافت چُھ ایشیائی تہٕ یورپی اثراتن ہند مرکب، یتھ منز اکھ بھرپور تٲریخ تہٕ متحرک فنن ہند منظر چُھ: متنوع اثرات، فن ہنٛد منظر، مذہب، زبان، خلیج تہٕ باقین ہنٛد طرفہٕ باغ